Leina esa lua tol hata enlima ennoi enhit enwal ensiwa futusa fuuta elese futus elelo futusa eleto futusa enhata futusa elelima futusa ennoi futusa <noise> enhit futusa enwal futusa ensiwa futusa elelo <hesitation> ya- ya enis amri nehek amraha makai te timbil ei boruk ni amra ufayam ai mati tuam supaya mansia kaini sibuna esa esa lelehoi luam tu amra yananim ni amr ibal l nama leu huan am huna waha sales tu amra aife ni amana maun'ho am umnai lolohuk am ai lolohuk, loy huan amr <hesitation> esa anin ama sefu langsung hua mra makaife sitimbil leme'am amra ai feem si wohi. si wohi huan lekemal kisam tu amra yananim tu amra munaini am. Ote hoam amra ese eninni fai- falal maun am tebu ara hohola loy huan am am- am ta'ak am ta'ak am libamra uman nainemni watafam, loy huan am bohi am hakalay, am hakalay huan am a'ai tu amra yana anhi am ai sef am hute amra ufayama amale leke amr aifem amra afatoim amra inar se am hute abalya ya loy huan leu am wohi, am wohi lou huan, am ase amra yana ani am haukina hasi sof, loy huan si sofsef si wohi se hafa se radaranim si amle, si male huan sampe botwam ase sewohi hase a'ai leu huan si ai sef se lihini sera esen i menu ase ote sera esem <hesitation> loy huan hua abeleni enhiteme am ina, am ina huan sampe bkawa, bakawam am ya hafeley huan abeleni. Le amatana beleni enhata loy huan hehafley ya bak malati fitime an yana anime hakuni waha sal <hesitation> amali loy huan ya huna lumanni sera bapa si sera amara si meun supaya si huni waha sala.